Demokrasia mety endriky tsara izy, tsy eky eky izy na tegna tsara indrindra e, fa izy koà le tegna demokrasia marigny mety mampilaminy marigny tany izy, ary tegna le mampirindra fiarahamonina fô izy koà demokrasia tsy tonga amin'le tegna tanjognin'le maha-demokrasia azy manjary agnisany fototra areky mampi-mampijaly vahoaka fogna izy koà tsy <hesitation> tsy voa-voahaja tsara be.